कनाडे जु संस्कृति ची उ शांतिप्रिय वोन्दि यख फ्रेंच अर अंग्रेजी द्वी भाषा भोत ज़्यादा प्रभाव ची कनाडा जु ची प्राकृतिक रूप से भोत ज़्यादा सुन्दर मान्यु जांदू अर यखा लोग भोत ज़्यादा मिलनसार वोन्दा।